طبعًا، أبى أُفَضِّل إنه يكون عنده القدرة على الطيران، الطيران راح يعطيني حرية أكبر، أجدر أستكشف العالم من منظور مختلف، وأزور أماكن ما أجدر أوصل لها بسهولة، أحب فكرة الشعور بالرياح وأنا أَطِير، واستكشاف المناظر الطبيعية من فوج، الطيران يعطيني فرصة إني أهرب من ضغوط الحياة، وأستمتع بالهدوء اللي في السما.